A pingouin an, ia, azo antsovana karazam-borona izy satria an, vavany an, lavabe an karaha vavana vorona, de izy an manana elatra an, fa elatra ananjy ndreka bitika be, de vatana ananjy ma defa karakara vatana vorona, de zany izakana ananjy hoe anatina karazam-borona izy.